Kwasababu maisha ndeyazidi sasa, muntu no- nopateza nguru, nopoteza akiri, kwatitee muda wingi, ava vayosi akiri junoshuka usingi, napoteza nguru nu- nunaa nguru yopatira. <hesitation>